תַעַלֵּם אֶלְתַּארִיך מֻהִימּ בְּזַאף, חֵית כּיַעְלְּמְנַא מִן אַלְאַחְטָאוֹ דִיַאל אֶלְמָאדִי וּכּיַשְרַח לִינַא כִּיףַאש וְصַּלְנَا לִי חְנַא פִּיה לְיוֹם, הַדּ מַעְרִפַה כּתְעַאוּנַא נָאכְחוּ קְרַרַאת אַחְסَن פִּלְמוּסְתַקְבַּל.